اذا كان فيني اختار بين التحكم في الحيوانات او التحكم في الالات كنت بختار التحكم في الالات والسبب ان الالات جزء كبير من حياتنا ليومية والتحكم فيها بيعطيني قدرة على انجاز الامور بشكل اسرع واسهل واجدر اتحكم في السيارات والاجهزة والمصانع وحتى تكنولوجيا المتقدمة هذه شي يفتح لي مجالات كثيرة للابداع والانتاج.